والله ما أعرف بس يعني أعتقد إني أقدر أكتم نفسي تحت الماي لمدة دجيجة تقريبا يعني يعني ممكن أزيد عن دجيجة لو كنت مركزة على التنفس وإني في مكان هادي وأتنفس بشكل هادي جبل أن أنزل بس مااا <hesitation> عارفة. فأعتقد أنه دجيجة دجيجة أكثر شيء. وممكن كمان مع تمارين التنفس تزيد